Ene to kes vasisio tsuk nu tsene vatasu. Ane tsina gono voane kene kes vatasu menu, o potana nene poh popotana ne tsina gono ane kene po u enu tse vatsu mesasa o potana nene tavuts. Bon ne tsina o potanene. Nene u nuva tasu sasa. Nor popoka nor potova peara. Potananene tsinam gono avoan. Kean tsavutsu sasa potana ne tsinan gono voan pana vuttane ma ka komane tsinam nan kita natoham veni. En rorekas rovama ka nata as a nor tsoe karova vaon popotanna tsinan gono avoan, kopotana nor gfono avoan nor vatainana er pean i potana newe poh. Veitana nene pe u enu. Pe tasu enu pa ina vatsu sasa potana nor vapo ane. Ka sivi nor sivi ane sopopo. Poh vasisio nene vasisio nu ene to enu tasu ve sasa o potana ne tsina gono awe nene kita maguva nu vei tane, nene kes vasisio tsuk nu o potana nene poh pa no popoka nor. Eno naba kaka vo tsuna nara natai nora. Vei pa te ar peor to rait ene pa mata buaveri kene to vasisio tsuk rova nu o potana ne ttsina gono ane vatasu tsuk rova o potana no gono ane oyia rova asivi.